Jää jmý’ re lɇ re tⱥⱥ’ra ï köö jé <hesitation> jé kö uí jú’ re fáá’ra jönɇ nɇɇ kie’ ta <hesitation> ta xi xⱥ ka fý ï kieera ro’ jö xí’ra kö je re xí’ra jö to kiä’ iⱥ’ ï jöto jö xǿ’ra dsóói’ re xǿ’ra dsóó’ la re líí kie’ re tóó’ ree.